Nandoo má nama̱ñúú tsú xkúꞌ mangaa rí i̱ndóó má nduyáa̱ xújnii ini̱ a̱ngu̱ñí, xúmá ijín xtílá, po xúmá naꞌni ru̱dúu̱n xúꞌkhui̱ jaꞌnii e̱ka̱ rama̱ñúu̱ mangii̱n. Xúꞌkhui̱ má tsúꞌkhui̱ i̱jín tsútuunꞌ mangaa, xúmá nduyáa̱ naꞌkhu̱ iná ru̱dúu̱n, xkui̱ jaꞌnii má ini̱gajma̱a̱ mu̱phi̱ mangii̱n. Xúmá tsúꞌkhui̱ i̱jín xédí, ikhaa má xkui̱ jaꞌnii nama̱ñúu̱ náa̱ꞌ ru̱dúu̱n má ima̱ñúu̱ ikhaa mangaa. I tsúꞌkhui̱ <hesitation> i̱jín búrrú, ikhaa má nama̱ñúu̱ xúmá naꞌkhu̱ iná ru̱dúu̱n ikha xkui̱ jaꞌnii má ima̱ñúu̱ naꞌphi̱ mangaa, nama̱ñúu̱ de náa̱ tsú wanuu xúꞌkhui̱ rá. Xúmá muni̱ tsú xu̱kúꞌ tsú nekhi̱in, ikhaa má xúꞌkhui̱ ini̱ tsú makiinꞌ mangaa mbu̱júꞌkhui̱. <hesitation> xógíꞌ xúmá i̱jín xúwánꞌ xúmá nduyáa̱ má naꞌphu̱ naꞌkhu̱ ru̱dúu̱n xúꞌkhui̱ má jnii iꞌphi̱ mangii̱n. Tsúꞌkhui̱, i̱jín rúndúꞌ, <hesitation> xúꞌkhui̱ má jnii ini̱ mangii̱n, ríndo̱o nduyáa̱ nuraxi̱ exí ru̱dúu̱n, ikhaa xúꞌkhui̱ jaꞌnii má ipi̱ꞌtsi mangii̱n. I̱jín múgú, ikhaa má xkui̱ jaꞌnii ini̱ manguii̱n, <hesitation> nama̱ñúu̱ de náa̱ꞌ ru̱dúu̱n.